Cuain muoh láh cuain ni fu ñi tzaing aigh la nji coig la jaleí jo naum éh buoh mju cha-cha óho naum lá ih, cuah íh laig gi noh coig láh cuah la ba jo noh lah buh noh la aig ji láh nji jo la oh ji oh láh báh ih nji gi laig buoh la ku raig nji coig ain la báh ih jo peig coig la jóh la jo gi jo oh láh no aum noh nji buoig a si laih ká nih nji coig tauh aig la ba aigla ba ih jo naum noh íh ñi la bá íh-íh nji noh nji-nji noh éh giéh la ká ní aig íh noh íh ñii.